Ny fañentehako telefaôñiko isañ'andro zañy da miaraka arakaraky raha ataoko avao. Fa no tombatombañako zañy izy no fara fahakeliñy eo mety in-dimy isañ'andro eo mañenty telefaôny. Fara fahabeañ'izany mety impolo isañandro eo.